ऐयो तो आपा आपणे शुष्क त्वचा री रक्षा अलग-अलग तरीके हु करी सकु। जैसे आपा तेमो तेम हिनन करनो और अलग अलग मोइस्चराइज़र लगावणो चाहिजे और अपने खाने मे भी परिवर्तन कर सका। और ज्यादां साबण नीं लगावणो चाहिजे, वणे हु ब्लीडिंग रा चांसस रेवे। इन वास्ते आपणे ने त्वचा रो ध्यान रखणो चाहिजे और शुष्क नीं हुंवण देवीनी।